Lu tramuntu mi fa pinsari a la fini di qualchi cosa ca pianu pianu si stuta cu ducizza; mi ricorda mumenti di riflessioni muta davanti a lu cielu ca cancia culuri, ‘n sensu di paci e di malincunia assemi, come ‘n salutu a la jurnata. Mi duna lu pinzeri di lu tempu ca passa ma lassa biddizzi darreri a iddu e trasmetti emozioni prufunni, comu siddu ogni luci ca cala purtassi ‘n pinzeru.